yato hewan hewan jiong tasik <hesitation> tokko' bintang laut ato bulu bai, ato ula'-ula' laut ato asu, asu laut ato bongko' mane kepiting den omo to disanga jiong salu, yato jiong salu biasa den duka <hesitation> bongko den duka buaja den duka to ula' jiong wai den duka to <hesitation> bale.